ȧŋ woȧ nyȧȧŋ yilì kuwa jiikɛ̀ɛ nȧŋ yaȧ wo gbȧliȧ, wo gbȧliȧ kuwa jiikɛ̀ɛ, weè tiŋ ne wò yaȧ clean <hesitation> a yilì dȧwiuŋ nyȧŋ tɛɛ, wò kuwo wuŋ bi teiŋ teiŋ wò yaȧ teiŋ teiŋ, because yilì wii wo manȧŋ ɓɛɛ ninaŋ youŋ jìȧ, wo nɔŋ yɛ̀mɛ̀ nyùùŋ yaȧ hinie wò nyɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wuŋ bi, wèè mauŋ yɛmɛ̀ è naŋ nyìngè, <hesitation> gbȧliȧ kuwa jiikɛ̀ɛ, wo ɗòwouɔ̀ŋ wuŋ ɓɛɛ zȧ sèè wo nɔŋ jɛ̀ì kiȧ ko dòmaìŋ wòum yɛmè mùŋ yaȧ hinie wò dònȧŋ akì mȧȧŋ wò yaȧùm fulie wèè maŋ hnȧŋ maŋ haì, mùŋ gè nɔŋ gòlò dìì wèè muŋ gè yɛ̀kɛɛ̀ dìì wò dùȧŋ wò ɓɛìŋ bɔ̀mɔ̀ŋ fènòo wò jɛi wò yaȧùm maȧŋ fulie yò, mùŋ kɔ̀ȧ ɓɛìŋ nɔŋ mùŋ woȧ nɔŋ mȧȧŋ muŋ gbɛ̀ɛ̀uŋ wò ɓɛìŋ dùȧŋ wò nyɛɛnɛ̀ŋ, maŋ ɓɛɛ ka mauŋ mɛ̀ɛ̀ŋ gbȧlȧ mɔ̀ɛ̀ dìì gbilie niŋ, wò yɛmɛ̀ùm nɔŋ fa wò mììȧŋ maŋ dùȧŋ duaŋ, wo yilì wii kuwa jiikɛ̀ɛ wo gbȧliȧa, wo ɗòwouɔ̀ŋ, aŋ kuwa jiikɛ̀ɛ, yɛ̀ì nɔŋ yaȧ wo biliɔ̀, wo bili wo kiȧ hòyȧ, maȧŋ wa nȧwèè yɛ̀mɛ̀ hììŋ bili, wò hoye e kìlȧ wo tòmȧŋ goo wo ɓùwȧ, koɓɛ̀i hoye lɛ̀ maȧŋ yɛmɛ̀ kɛ̀ nȧȧŋ gbȧ aŋ naȧŋ woò nyȧȧŋ bili hoye maȧŋ nyìmè kɛ̀ tɔɔɓaa le bili hoye, sɔɔ̀ muȧŋ maiŋ yɛ̀mɛ̀ dìòsùȧ lɛ, wo bili kuwa jiikɛ̀ɛ, nȧȧŋ gbȧŋ maȧŋ wa nȧwèè yɛ̀mɛ̀ hììŋ bili, mùŋ yɛmɛ̀ kiȧ hììŋ suùùŋ kɛɛ naȧŋ nɔ̀ŋ hììŋ bili, Wo kuwa jiikɛ̀ɛ, wo yilì bi kuwa jiikɛ̀ɛ mȧȧŋ wo gbȧliàa nɔŋ, wèè maŋ yɛ̀mɛ̀ e hììŋ gbȧliȧa kȧìŋ nɛ è naŋ nyìngè, wo juòɔ wuŋ wò yaȧ nɛ̀ŋ wò dele nɔŋ wo yìlȧ jèwìuŋ nɛ̀, wò dele nɔŋ manɛ̀uŋ mȧŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ nɔ̀ŋ mȧȧŋ e saa le woiŋ nɔŋ dèlȧ ko jèwì wii wo ɓùwà kpulu, wò yaȧ koɓɛ̀ wii maŋ ɓɛɛ ka maŋ hɔ̀ɛ̀ŋ wɔŋ nyììŋ bi diɛŋ maȧŋ nyìmè kɛ̀ juò yaȧ ɓɛ̀ wii, wò jɔ̀ȧ wo nyɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wuŋ bi wo ɓùwà jewìuŋ nɛ̀, kɛɛ maaŋ ɓɛɛ yɛmɛ̀ fè nyìmȧŋ kɛ̀ wò ɗòwoɔɔ̀ŋ pɛɛ yaȧ jèwì wii ɔ̀ɔ̀ juòɔ kȧìŋ nɛ yȧa, ȧŋ jɔ̀ȧ nɔŋ ȧ yìlȧ jèwì nyiŋ nɛ̀, aŋ yilì bi ȧŋ kuwa jiikɛ̀ɛ, ȧ jɔ̀ȧ nɔŋ ȧŋ yìlȧ, gbȧliȧa wo yìlì jiikɛ̀ɛ wo, mùŋ yɛmɛ̀ wo jiiìɔ huŋ sèè wo hɔ̀ɛ̀ŋ ko gbȧlȧ kɔ̀ì moo wò yaȧ hɔ̀nȧŋ sùȧ ko gbiŋ, nɔ̀ŋ mȧȧŋ wò naŋ nɔŋ kià hɔɛ̀ŋ wò yaȧ hɔ̀nȧŋ sùȧ e gbȧlȧ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ, mùŋ kɔ̀ȧ sɔɔ̀ maŋ gòlȧ, wo yilì wii huŋ yaȧ nɔŋ wèè wo pɔ̀ɔ̀pɔ̀ɔ̀ manȧŋ sùȧ wo mȧȧŋ, kɛɛ aŋ yilì nyaŋ kuwa jiikɛ̀ɛ mȧŋ yɛ̀mɛ̀ wo gbȧliȧ, mȧŋ yɛ̀mɛ̀ wo ɗòwouŋ, wo juòɔ kȧìŋ nɛ yèè wo bili ȧ kuwa jiikɛ̀ɛ, kɛɛ sèè wo jiì wii huŋ wo nɔŋ hɔ̀ɛ̀ŋ ko gbȧlȧ kɔ̀ì muìŋ mùŋ yaȧ gòlȧ sùȧ, wo yaȧ hȧmȧŋ sùȧ gbiŋ wo mȧȧŋ, mùŋ kɔ̀ȧa sɔɔ̀ maŋ gbɔ̀ɔ̀ gòla, huŋ ȧŋ nyaaŋ gbɔ̀ɔ̀ gòla, wo hɔ̀ɛ̀ŋ nanɛ̀ŋ gbiŋ gòla le, kɛɛ wo gbȧliȧ, wo juò, wo ɗòwouŋ aŋ yìlì maŋ jiikɛ̀ɛ miiŋ wo bili, huii ngèè wò hoye muŋ fè yɛ̀mɛ̀ hinùuŋ, wò komo nɔŋ mȧȧŋ kiȧ wò ɓèmè jɔ̀àauŋ nyȧŋ wò nyiŋ bɔ̀ɔ̀mɔ̀ŋ fènòo, yilì bi kuwa jiikɛ̀ɛ,